ما ځینی خلک لیدلی دی چی په ځوانی کی وایی چی ټول عمر به یوازی ژوند کوی خو کله چی څوکلونه ورباندی تیرسی نو درک کړی چی دا ژوند یوازی تیرول اسانه ندی هغوی په اول کی وایی چی ژوند یوازې ښه دی، سرخوږی نه لري. وایی هره ورځ کولای سی خوشحالۍ، سفرونه، خندا وکړی او ازاد ژوند ولری خو داسی نده، انسان یو ټولنیز مخلوق دی او دژوند ملګری ته اړتیاده